Шоколад намудҳои гуногун дорад, мисли шоколади сиёҳ, ширин ва сафед. Шоколади сиёҳ таъми талхтар ва маззаи пурқувваттар дорад, вале шоколади ширин ширинтар ва мулоимтар аст. Шоколади сафед бошад, аз шакар ва равғани какао тайёр мешавад ва таъмаш сабуктар ва ширинтар мебошад. Ман хурдани шоколадро нағз мебинам.